Hu u un. cepillo xhi na nro no'o yo tá ha a an. i iin ta ho tán ha. modo xhia ña anria kuchoña ta nguan ná ha a an. kio ho o on. pasta jan ta naketo yú'o jan ta ho tan ha a an, kii tiempo xhi na nadamo ña chi odu dikani xa xa niyeoña ta guan na xá tá kuna iin kua a uu kua a oni kua chí, dabana ta dikan akena tá noa nguan ná kuchi nadamanaña dika ta no oni yó, yó tadikan nguan ha. ko koga limpieza yú i iin ná.